Ová úwú kwó ze ová úwú opó ová úwú ozá ová uwú odó ová uwú ló ova uwu ərenyí oló ová úwú əva nyí ová uwú orowo ová oradan ová uwu ovodo ová uwú uwó ová uwú la eze ová uwu úwó la epó.